سانسارمون جو بريفار لي كادو في لانيفارسار تاعي بارسكو نحس بلي بنادم هداك دار ان ايفور ، اسيا يخمم ، اون بلوس دراهم اللي راه صارفها ايسيا يخمم واش الحاجة اللي غادية تعجبني و الافوا تانيك انا وكان نروسوفي الدراهم ، الدراهم تروح و تنساها ، بصح الكادو سي كالكو شوز اللي ماغاديش تكونسوميه ، يعني غادي يبقى توجور